To ɗum wi'i Beljoon ka, haala ko waɗantanto ɓernde, kanjum woni, kanjum woni, kanjum woni, cembe e bawɗe, waɗugo e sorugo, jamɗe, mootaaji.